Ewa Aminay aty zao efa hainao zahay aty amin'ny ranomasina e- <hesitation> zaka hoaninay presque kabaka hoaninay matetika filao, basy raha io nambaran'ny sientifika reo i- koafa misy fotoana raha io amin'ny andro mafana zany, raha io zany mihinana algue misy poison zany bakeo zany raha io misy io poison, fomba evitenay anazy ndreka zay tsy mahay zaka maro fa, tsy hoaninay lohany bakeo organe anatiny ao, zaka anatiny ao asorinay, ein- vatany io to hoaninay defa kasa.